Allora si ij putess turnà aret dint 'o tiemp, <hesitation> t- turnass a l'era d' 'e dinosauri. Vorrei, vuless verè <hesitation> 'e dinosauri di persona, 'a vicino. Comm so gruoss e si è verament è chell che, è chell che, è quello che, è chell che ci dicen. Secondo me tante cose so tutt strunzat. So pall, ch'anna <hesitation> fa notizia. Poi un'altra epoca arò vuless turnà aret, è <hesitation> l'epoca <hesitation> dei romani. Quand <hesitation> ci stev Gesù, <hesitation> 'o vuless conoscere 'e person. P' verè si effettivamente è accussì o no. Queste sono le epoche dove io vorrei vivere adesso.